रूस की संस्कृति बहुत अयामी और समृद्ध छा। यख का साहित्य माजी लियो टलस्टे और फ्योदोर जना महान लेखक शामिल छ। संगीत और बेले, खास तोर पर बोत्शाई थियेतर कू बहुत महतवा छ। परंपरागत नच और लोक संगीत यख की पहचान छन। रूसी खाना माजी बिट सूप और डम्पलिंग लोकप्रिय छ। खास कर इक रूसी आर्थोडक्स चर्च की संस्कृति का खास हिसा छन। यु सभ मिले रूस की विविध संस्कृति ते दर्शनदा छन।